أفضل قراءة كتاب جيد بدلا من مشاهدة فيلم جيد. الفلم لازم تجلس له على طول من البداية للنهاية، الكتاب تقدر كل ما قرأت جزء منه تستريح وبعدين تواصل القراءة فيما بعد.